Toko gena ngone gahi ena ge ngone coho ena rasi, rai ngone tola ena ma sako gena la ena sone gou gou rasi, rai ngone tim ena ma ahi ge so koroho, rasi ngone roca ena pake ake koroho rai ngone tola ene kene kene rai kalo ngone nyinga dahe osu ena bolo sinanga ngone oro luto la so gahi uku tom ria coma so sahu goroho igo rasi ngone sinanga bolo ngone osu ena, rai rasi ngone oro rica se bawang se joji coma gasi ge ino la ngone gahi ena ma dabu dabu la ngone oyo ine ge ena saki.